हां...अगर आप भौत व्यस्त छिन सुबेर-सुबेर, आपते अगर <hesitation> स्वस्थ, अच्छु खांणों चेंणूं, अच्छू नाश्ता चेंणूं त आपते क्या कन चेंद, म्येरा ख्याल से अगर आपमूं बिल्कुव भी टाइम नी चि, आप एक गिलास दूध पी द्यावा, ते दगड़ि द्वी अंडा खे द्यावा। ये से क्या ह्वे जंद कि आपते, ज्वो भी शरीर ते चेंद आपे प्रोटीन, विटामिन, ज्वो भी पोषक तत्व छिन। म्येरा ख्याल से दूध अर अंडा..यी द्वी का द्वी सुबेरो ते सबसे अच्छु नाश्ता चि आपा शरीरौ ते स्वस्थ रौखणों ते, मजबूत रौखणों ते।